wind turbines ni wala inde beh fulfulde amma don machine on jeh nangata hendu sai wailita energy hendu mai hokkuma yite lantarki bedo naftira beh mai ha wadugo yite lantarki daga hendu boh